Okpa eva <noise> era esa serua ere chiri igbe <noise> igboru goro eva goru ere goru edge ugoru ise ugbour ese igoru serua goru ere gboru chiri goru igbe igoru gorua okpa igoru goru eva gboru gorua ise gbo gbore iserua gbor gorua ere gboru goru eke ichiri gborigborua ise. <noise>